Kwa kufawa kila mndunu nesa kulia femoni shandua wonile iningi woni veng saa kuliya shandu ninga lali ngeveka navo shandu nge kanavo hundusha ngeishi veve einga vo ndusha kamwete msangia ambovishwa isoso fenave lolia kuto shandu availolia kila mndwe ngaamba shandu fe angl lolia ngaa kanafe kuta